قبل خمسين سنة ده معناه إن احنا في فترة السبعينات ، فترة السبعينات دي هحاول إني ألبس نفس لبسهم ، أحاول إني أسمع الموسيقى والفن اللي هما كانوا بيعملوه وقتها <hesitation> كان المرحلة دي كان بداية الكمبيوتر والتكنولوجيا ، هحاول برضه إني أدي بعض المعلومات اللي ممكن تف- يتم فيها تطوير بعض الحاجات دي